Ah ny fomba ifandraisany samy kiva nndrekany a <hesitation> zareo le <hesitation> ohatry miaraka iny miaraka mandeha miarana vaviny na hoe miaraka mandeha miarana lahiny na hoe androandro alina miaraka miambina lakoro de miaraka mirenireny ake miaraka mihinana karakara an'zany.